Pues lieche de vuaca para mahcamo tocohcocuca, yetzintli, ino, tehua nicu tehcuah, ahgalatzi, pupatla, ino nochi tehcuah, de ino tlen mochiua ihqui ipa xupantlah, non tehcuah para mahcamo techchiuili duaño, u para cuali matobepuaca, para mahcamo tocohcocuca, <noise> ino nochi tlen tehcuah.